Toh shinkafa yara lala kama bayar lati yara tasi kamara hlakati ba yemi tidi kama zarisi bazi tsiyara zulaua, zuku koma adi zuku dukuwa zuku side iyara anari, bayar zukuba sa haba kur sa hi yara thali tini ka yarmbuyi tini ata bajaw kayar tukuba, bayar tukuba da puhunta, da puhunta ka sifi, ka tasinta ko ka insil ko engine, baku tosinta ka mbuhunta tini gu saltatini dulank tah ga tatini baka tsir ma ka kusinta tini ka pu kwa duhum tsir ye bukur ka kuti shinkafa ka kutsinta ka yihinta hie ada kwuwa ka putini ka pukakula ara mbuwa badar mbuwa ka klitini ka thilba mal ye, ka thilba mal ye kul ka bukurtini ka tiki yajirye ani ku tiki yaji an ku buti na wazarye a tre ani dara kwaze dara kwaze jalop kuma haka mbwa ka diklba atarku, andumrye, kori, maggin yine, malnumne, majun vur du hadati tutar ba yimar buwo ka kusun datir kusunta shinkafa ku yuhnta hi ko duku ade kwawaye duka bawati ta ke butuni ka da bwar dar dar buartar kuma Ani kafaba na wazirkye kuma krasime kura sime ani badarkati dadi mador kadi datiyari dara habor ar iya utse laka utse laka ku tailayar dua katayar hi utselaka amma adehani tuka ti dva ka hiyahi wazarkyiwa ampaniyaraduwa kuma shinkafa kaskoya shinkafa tzu ta tzuhumo tzu ta amma saka wahala, amma baku mbuyikam tsuda duloka sa mari mari shinkafa kuma doleka sate marimaw shinkawa, amma kuma shikafa ni tzatada uwa kisita ba dva uhiwa wa, amma sunam kurati uweni tzir sa mari mari shinkafani kulini hani inni ko yima biuwafi ani ya tsuhuye kaskiya watsini yi kati dadi tsuhuye shinkafa, hzuhu shinkafa yi kati dadiyar tsutsaima ka tai muadubuye koi ka buati tzirkye zikuara ka ati aka shinkafa aduaye kuma saka anfani tsu a kuma saka anfeni tusaka annfani amma maku du dradukum puar zauki ku dva di tsuhuyar sauki sau saka tukrza tukar tzaw ini kam tzau sai ku dara sowiwa mai dukura adi sinikam ka sawahala tukmri kusiwikam ka sa wahala akov tukuri maku sinikam dukya adiwa kapisi ka adi amna kaskiya amma kam tsuda abor da uwa fiyar kam da bigi ka tjuhaye da biji ka tzuhawa shrukafari da buchitimane su da ku buetini ka tsir su suda ku buahi jalopme tsusuda.

Kuloni su a kwaba killa ka hani ma baku mora dolti ke uwe koba thlisu sai bukatarye kashihanda ka buwema kuye baka tsuhunda kasme ka dilti ka ti, tsuhuni shinkafa saka, kaati bukatar, to tjuhni shikafuno bir dunam awe fear kam kasa tsuwye shinkafa tsu a titinima u tsuda ku yemikir ma tsusuda, su da ta ini akwa duniya diwa, mur tsuhuhini mabir urwa fear mur tsuhuhini, tse satebara ka yimi anar hakwye, a antatini, kuma basu ha, bar thlarniya basu bulu banida thlantawa ni subu darni ani mangi ar faba, ba mangi fati misa dakurni ka yeti siye ka ah sirye arta sakari, ka eh siryiwamai, kaga kye ka tsirya enta si ba eyatasi ai. Asarye be eyentesi wahala tsuheye eyentesi adi awa, ka ga eyeti sirye ata sakayri shinkafa saka gaskiya dvarnima la buwodi sirye aka sukur ar buwati sirye ake tsir, ka buwadir sirye aka ake tsirni alatye katahirkir, wune uthli ku tahirkin kir kirka wasaye ra kwatze krakutsikur ai dadi la wasaryu darma darkati dadi ani iya uselaka ku butenar shinkafa useleka arb ka hyel nake ka taina mur damwa, ma arbe ka hyel nawur ka tainanur damwa, ai daku ini sinam tu wasa ada bara duk tai ki ku alatar da, anjia bal hyel namurduku etlamurda kwajini misu ada nan dudar dakarda, dar kuki hyel nake daku adi kuldiwe